Моҳи январ барои ман бо сармо, оромӣ ва оғози нав ассотсиатсия мешавад. Ин моҳи аввалини сол аст ва ҳамеша эҳсоси саҳифаи нав медиҳад. Гӯё зиндагӣ дубора оғоз меёбад. Вақте ки ман дар бораи январ фикр мекунам, пеш аз ҳама манзараҳои барфи сафед ва ҳавои сард ба хотирам меоянд.